Co al e turna capitaie che seve turna ënrabia? Duvrìe piantela li d'fe ciadèl e ënrabieve sempre ün cun l'aut, seve due söri, dëvrìe cumputerve da bin. Cerché d'pasé d'ura ënsema ch'a sìu bele parei co nui auti genitur suma pa li a sempre duvei dividive e ënrambiene cu nui auti ecco